ନିଜ୍ଯ ବ୍ଯକ୍ତିକ୍ତୋ କୋ ବଦଲୀବା ଖଣୋ ସପ୍ତରେ ବହୁତ ସହଜଵ। ତା ଆଜ ହମେଂ ଜାନୀବା ବ୍ଯକ୍ତିକ୍ତୋ ତକୋ ବଦଲେଦାଵା ବହୁତ। ସହଜ ରିଂସନ ହୂଈ ବ୍ଯକ୍ତିକ୍ତୋ ଗୋଟେ ବ୍ଯକ୍ତିରୋ ପରୀଚାଯୋ ଦେଈ। ଥାଈ ଗୋଟେ ବ୍ଯକ୍ତି ତା ବ୍ଯକ୍ତିକ୍ତୋ ତେଵେ ବଦଲାଈ ଥାଈ ଜେତା। ବଲେ ତାକୋ ଟ୍ରେନିଂଗ <hesitation> କେଂବା ସିଖ୍ଯା ମିଲୀ। ଥାଈ ଜେତା ବଲେ କର୍ମ କେଂଟର ହୈଊ କେଂବା ସିଖ୍ଯା କେଂଟର ହୈ ସେ। ତା ବଲେ ଗୋଟେ ବ୍ଯକ୍ତି ଇଜର ବ୍ଯକ୍ତିକ୍ତୋ କୋ ପରିଵର୍ତନ। କରୀ ଥାଈ ସେ ତା ତାରୋ, ଚକ୍ରୀ କେ ତରଵେ କାମରେ ଆସୀ।